اشرح كيفية التقاط صورة جيدة لشخص ما اختار المكان المناسب للتصوير وخلك بعيد عن أي تشويش بالخلفية تأكد من وجود إضاءة مناسبة، والإضاءة الطبيعية هي الأفضل دايمًا جرّب الزوايا المختلفة عشان تطلع ملامح الشخص بأجمل صورة تأكد من اختيار الوضع المناسب بالكاميرا حسب الإضاءة والبيئة اللي حولك